شوف، لو كنت تبي تلقط -تلتقط صورة كويسة وحلوة لشخص جيد، تختار الموقع يكون فيه إضاءة طبيعية وجيدة. صور الزاوية شوية من تحت على مستوى العين عشان تطلعي الصورة أحلى. الإضاءة، تتأكد أن الإضاءة تكون على الوجه ما تكون الإضاءة الخلفية قوية عشان الشخص يطلع زين وواضح. تختار خلفية نظيفة وما فيها أي تشتت.